Anao longany zany rehefa hanambady olona raika zany ah, mila fantarinao aby sy longany ny mombamomba ananjy, hoe zovy marigna izy ah, zovy marigna fianakaviagna nipoirany ah, de ino marigna ny asa ataogny ah, de hoe karakory toetrany ah, karakory koa fomba ataony ah, hoe rehefa andreo roy miaraka de.